Zéro, folo ambizato, roapolo ambe roanzato, telopolo ambe telozato, efapolo ambe efa zato, dimampolo ambe dimanzato, enipolo amin'enizato, fitopolo ambe fitozato, valopolo valonzato, sivy folo sivanzato, zato sy arivo.